<hesitation> Fikarakaragna zaridain malôhaka voalohany fanondrahagna manmbo- mamboly, aboly malôhaka ny v- folera zay folera tianà misy izy afaka mandeha mangala am- agnaty ala na afaka mandeha mangataka amin'ôlogno de tondrahagna matetiky tegna matetiky fa tany am- taminay malôhaka le f- le manondraka folera mbôla eo ho eo ihany fao izy taminay zay o sasagna mihitsy folera, tegna diovigny diovigny karaha mampisaiky aigny mampisaiky folera aby re.